Fomba mahomby amafana lapoussière amina fanaka na amina sezy, fafagna amina lamba. Na mampiasa aspiratera anantsoritana lapoussière amina sezy. Ave ka misy fitaovagna maro samihafa karazagna volovolon-draha amafagna izy ka dila mahomby.